Pahakku iyyaq garangkangnge nakkegunang jarinna napake wi massappa anre sibawa napake wi onrong-onrong mabbenninna <hesitation> sibawa maderri je napakei <hesitation> napakei <hesitation> onrong amang na narekko engka meloq lellungngi napake wi onrong-onrong larinna ero jarinna ro.